बीजा के आवेदन करेके खातीर अपन के संबन्धी देश के अधिकारिक वेपसाइट पर जाय के पड़ेंचे। उहां जाके आवेदन पत्र भरेके खुखेचे। आव जरूरी दस्तावेच भी जमा करेके पड़ेचे। जिसे की सबसे पहले आपन यात्रा के खातीर सही ब भुखतान भी करेके पड़ेचे। एकर बाद बीजा अप्रिकेशन सेंटर पर जाय के पड़ेचे। अब आपन <hesitation> आवेदन के ट्रेक करेके पड़ेचे। और अंत में आपन पास्पोर्ट लेव के पड़ेचे।